Too, mel ligeura bangua muteu gam yere, bud ed deu mel ligeura yere, libmu ru weura, mu chawba, ina bu leb buru weura, bu pi nwong gawbe keu mel ligeud bu geu bu baa bu baa leko, too, too mel ligeud obu be ke’na, inee dedke obube geu pad wal bura bud ed chawba, mamu chawba, bu leko, bu chawba kojoli mu viga taa, bil bu leb mu kosa, too, mu kii lamke yare veneb via maa mureu mu kii lamke oo teu gbaake, mu meuga magu mu chawba lawu keu booru ta, mmn taa mata bureu nwong gam keu odningn geu buba bub a leko bu leko bub a leko, ka’am bid bud ed bu ta bu chwbu leko, bu chawba luwu keu booru ta, mu kii lamke teu haa neena veneb vi’a maa naa’ hmm mel legeura yee reu re mu ki lamke oo teu haa, mu mo’ veneb ba neena vi’a ma mu mu chawbu re, mu teu lamke kina ran mu chambu leko, mu ki lamke teu haa nenna veneb vi’a ma chambu bid teung-teungnu ri.